لك صديق يحاول أن يكون أكثر ترتيبًا وتنظيمًا بالمنزل. ما الاقتراحات التي لديك حول ذلك؟ بنصحه يبدأ غرفة غرفة، ولا يحاول يرتب كل البيت دفعة وحدة خلّه يستخدم صناديق أو سلال لتخزين الأشياء حسب النوع أو الاستخدام بذكره يتخلص من الأغراض اللي ما يحتاجها، لأن الزحمة تسبب فوضى